Ny isan'ny biby ny efa nagnanako zashy da eo ame efatra eo zashy, iahy efa niteza piso, efa niteza akoho, efa niteza kanakana, efa niteza dokotra avao koa iahy.